Sotot ga sotot lana tingintol lo gun liga lak liak <hesitation> ga kalapang kaleng minang sotot lo lavu lo nonol nanal tapung lamava nanal tapung lamava a bung sang siak lokono na wok bung so ko liang nok bung wokewe be bewe liak lokono ga warine liang eliang e silan kolu laman na ne ura kominang lavu lo tapungan. Orait inang inang ri yaya riga maroi nau lo sakai gun kulu na gun tapong a pok la tangitol ngan nat tapungan na bung tapung lamava siak sokiliang na lasinane lo loloman lo mana gun a kapang tapungan na kalume minagn lo gun lak liak a otura no kalapang wok atuman tangintol una gun tapungan siak lokono lak soki liang inang lasirane kolo laman e gun ri lak alu na tangingtol la minari yaya No minang kul pine yaya mana gun no kalapang wo sege inang lo gun ri yaya riga mat na ne ga minang kulpe yaya tawan e na no ura na nan niga lok liak ga solo mineng lana gapo song lek lovu ga so nono ina malagan e mana movu vanok tapungan awek ano sakai aisok tangintol na kalapang siak lokono noge wok guna siak sokeliang yaya tatani ga mat a tawan kalum kalume kalume minang tano lo nonoll lava na wegape nan sotot mono woge ga gun iga lak liak naga noli ga vane aunege surea manang. Igai gari ga sang lo igai pana sotot <hesitation> lovu lo kam nonol ina ganu ina lak liak <hesitation> a kalapang pana gun ga lak liak ga woge <noise> mano takam u sure la <hesitation> kalkalum ina mano turi gi ian.